أول شي تحتاج <hesitation> كريمة سائلة، وحليب مكثف، هذي هي المكونات. في وعاء حطي حوالي كوبين من الكريمة السائلة، مع نصف كوب حليب مكثف. اخلطهم مع بعض، لمدة خمس أو سبع دقائق. إذا حاب تضيف نكهة، تقدر تضيف <hesitation> حسب ما تحب. وإذا كنت تحب <hesitation> نكهة الشوكولاتة، تقدر تذوب شوكولاتة، وتضيفها للخليط. صب الخليط في علبة وحطه في الفريزر، <hesitation> أربع لست ساعات.